Ni je joow ilobul mara gataas gan jilobé mé; gataas waañ. Alaal asiil fugéén amiit waamé gabéñuwar. Fugéén furéém nak ataas wañol. Nang ataas fufunak nuŋaar gagaan gakunang. Gakunang ga nañumé mooj jaraam afaak naŋorul wañol aja ajoow arudo jaraam ubuk kindi naŋorul munafahum mara nupunlaal lomé mutiyoree bo boomé éséfuno nuŋaar naloos umba apiriij, nalogoos napiriij. Imbi napiriij piriij mamaal fusumbo; malool mutiyoree aputo naŋa bun gakunaŋol garubahéén bi kindi béŋa bun gakanang gafojitéén nañaaf natééb aja hayéén.